<hesitation> Misakatu gobara kil sal sutu gabetu wulhari ata kira salnmi gabe tu wulhu mimi tsari ani takankahari mimi <hesitation> tsikwinni kamjiri tsanan zi kamji lafiya hya mimi pashiyarniri eh da mji na jira niga da imjina jirawari tsakaratuya kuma tahir ta tana hir dirkimaya tsaka sana'a haraya ta tsokti kizi nya kuma migi kilsi <hesitation> taka kanaɗi tita nzi kaga har ka madayan katahara kanaɗi iri halya ko amsurakurari ko arashir surakurari mi abwa mjir datsuwa mimi halamiyarni ka bibaniri kanyankurari shan gaba ɗaya miki hara to yini aɗazin dametisiwa tunga tun daluka kari na owala kanbeti eh mjiryagiri tunda lukwa garin migi Gi kilinkir kahalari to tunga pilla m. jiryan ga to giza giza dama yaro gari kawane giza kuma <hesitation> ingaɓila halari ya mjiɗɗa to ti mjir yaga ka mjir yani a da nzi ata viduku kada gari ambila yini tsuwa tun gari andikirtisi hang har ka hel hara kavitigir ata nika migir hara nikan tsuwa tun gira azi ca atu atu kowan hala a lubula mi hala kowari ki lubulan tsuwa kowari a hara kanaɗi katanzi kanvoni kamya dama a ɓilan daɗena wutu gadasin halamdi purumniwa sai migirinzi tare migiri nzi taren tsuwa abila anti gira sin hak kowa da kowa tun gira hara kanadi tunda hel pattiigir antu girin zi duku tun gira nzi duku to tungira hara kana ɗin zin ka halagir kowari katasin yanda tuta nu nvoni kikari mitsakil ɗufu tunga sin yanda tugaharari kata ɗufun ka puyisi migikil dufu tuntasi tasin gari natuta hallaga ka Kagi hara kanaɗi gima ka ɗifaga puyisi to mi apanwa ada harawa to mihar giro kana di kavogir to mi hel hara antu hel nalagir nubwa antu gir wutu maɗankir to kanaɗinyini tu giro harani maɗankir nayin mida thati da ɗawuti giro hara surlaka na ɗakiwa balle tana kada wulha ko kada wuta kada thipta suna ɗaku asimburwa awo dawutu suna ɗaplaka dama si mjiryada mida wuta mida wuta jin da thiptari to wala da liɓila do huri asi madakir ga wutu huridda anzi eh huridda anzi aɗikal kal ka maɗayarlakawa kamya sakalaka kawutu mjiryada asi maɗayarnima da riganpa. Kada dingan gilgilsi to do cantala maɗayar na miri do cantala madayar ni diya yarni yaɗiga halwa yarɗisin kana ɗiwa to amma migiro kanadi migir ka kanaɗi wala su pattigir kasalga ko pattiga giɗa hara asi maɗankirwa to madayarnima to thati daɗa taɓa sinda abir gina zamsiwa kamya mira kamya gir ɗe na hara atancadawa amma migira hara ancadawa amma migira hara ancanda to da thipta migika mola ga thipta la kenan mita kila tsama mita mo'ambwani a sunatita mohara ala salni mi bzir saltsuwa to taɗa nala molani muhimmanciwa kamya tsawutu lokti bibani ohalla miyani to ahan rayuwanni amma migiro harakanaɗi kanvogir shan hala natu giro hara ni maɗankir ada wutawa ɗaɗa sindawa to maɗayarnima daɗataɓa sindi abir do, do wutu zibsi onikawa awo.